أحد عشر زائد ثلاثة زائد خمسة عشر، أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر، ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر، عشرون وواحد وعشرون اثنين وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون فالمجموع تسعة وعشرون.